اندونیزیا پخلی د خوړو مختلف ډولونه لري چې د هرې سیمې ځانګړې خوندونه پکې وي. دلته ناسي ګورنګ چې یعنې غوړ شوي وريجې ډېر مشهور دي، همدارنګه ساتې چې کوچني غوښې یا کب د مسالو سره ګرل کېږي. دا خواړه عموماً خوږ، تریښ، او مالګین خوندونه لري، چې له یو بل سره ښه توازن لري.